<hesitation> Raha ohatra hoe mpamory fiaramanidina ah, mandalo tafiotra de ny zavatra teneniko an'ny mpandeha ah: teneniko zareo hoe kalma tsara daholo ah, afatory ny centure ah de mipetraha tsara, tsy misy olona mitsangatsangana eny amin'ny lala-tsara.